Puētí á ne nakaꞌén ña nedɨvɨ kaáꞌ inuu án ne para kée dɨvɨ kutuni koni ng ó ni koo ka ñūkun ó dɨkɨn n vi nti kaa d ákuika nuu odoo nó vi ntí ka díto ngó vi a báꞌdíto no vi kuéxi a ne pues kūntéeni túnakaꞌiú tu nūú tuvi nakāꞌú du suun tuvi áne ntɨꞌxin ihi ngá ne tɨvɨ́ kadiꞌvi xí ñaduvi puēs ñāꞌa í dɨvɨ̄ nadɨvɨ nadíko dōó an ne pues ndv nakaikuéꞌeni a doo ñá ne tuko i díto ne ntíka kakunúu inia ntíka pues ne dɨvɨ āꞌa ne uva kōetí ūun né pues kakañéꞌente ti dɨ̄kɨ ti an á má vi kañéꞌente ti xūꞌu ti ana vi tuko i dɨvɨ díto ni koo kéꞌnte ti teꞌnete táꞌan ti xūꞌú tivi tsí ña akādé tini ñīvi puēs ne ntɨꞌɨ ne pues ñuꞌu ne pus nēé kanañūkún chuvi kuétsi thīen kade chiuún tuní ka kadē chɨtɨ ñuꞌú ni ñaa kadē chiun váꞌa ño.